Arakua iyareta oiporuma kua tembiporu omaevaera arare kirai ko oitavae añave, piare, karumbo, ani koeramo <hesitation> anii kuarasitipe arasape mbae oasata oïvae yandeipireta mbaeti oiporu kua tembiporu jaereta omae ararejare jaereta jei mbaeko oajata oïvae oikuama kiraiyaveko okitavae oikuama jaereta kiraitako ivitu outavae omae yajirereta omae yasi, arare reta jaema jaereta jokuae peñomako arakua <hesitation> iyareta oikua yandeiireta tanta yarakuakatu mbaetima añaverupi yande <hesitation> misiareta yaupiti jokua arakua jaereta guinoivae